Hujji anin fed, hujji silaate worr bayya irra hinden, hujji gara worra, ka atinii wor kankesen bayya irra jirr, kaan niiti tante baya irra hinden, kaat ijolletante baya irra hindenne silaate barum worra sunt ujji midasite karibum worra sun, won sun ijjete aminen won tante ak cholle ijjete midafete won sun sila won tante yootenii unum kajeltiey, woat bayya hindenne wor kankesen karibum jiru karibum inama keeti jirt, hujji akasi feday silaate.